Menu menurut ngoji, haiwan atau o kia binatang yang bisa wa o kia wa tagoko wo wutu oka i wutu manege maromanga kwujiki, jadi ma cara tagoko manageke bisa wa dubuku de senjata de bisa wa dololiko wa dodeso pake gumini bolo nilon bolo supaya kwujiki manege bisa wa tagoko atau bi wa posana bolo.